lo sɛro juanɛ abe bɛsin mɛna ho'a tun juo tun juo domu c'est à dire le bo'a ba bebɛ co sin mɛna ma cu'e ba'a bianɛ ba'a suptile ba'i juo façon deso donron toba sara'o ma'o don tun jua bebɛ sin mɛna ba tun juo ba boni ba sire boni ma tete tua mimi a to'a tua mimi a'a wini wini mɛ lɛbe yɛrɛ bebɛ sin mɛna ma tete apo mube wian ho'aro cobra lo'i lo'i ca'o donron be mi'ibɛ a han'o mabe oma hi han